Himɓe mbaawai naftira e dabareeji e bauɗe e cemmbe gam fodoore maɓɓe. Amma kuujeji yaasi mbawai canjanooɓe fota no ɓe milaino e no ɓe taskanno waɗoraaki waɗanaakiɓe.